ما قد <hesitation> فكرت <hesitation> با-بالموضوع لكن أعتقد إنه كل ما كان وإله مميزاته إله عيوبه كقرية صغيرة هدوء ونظافة ونظام، مدينة الكبيرة التقدم والعمران، ما بعرف الصراحة مين بختار لكن أعتقد اني ابيهم الاثنين بنفس الوقت يعني ابي محل يجمع بين خصائص الاثنين.